To ɗum wiye ñalaande teddunde kam, ko warante am to ɓerde, kanjum woni tiiɗal, kanjum woni kuugal, kanjum woni darnde, kanjum woni heɓugo, ñalaande nde fu goɗɗo tiɗɗo, fu goɗɗo kuwoowo fota e jooɗo to saare mum, doole mo wurto mo dilla mo ala saare makko.